जीवन रक्षक दवाओ का पेटेंट कराना एक बहुत जटिल और बहस उक्त विषय है। जिसमें नातिकता व्यवसाय हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाये रखना होत है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन रक्षक दवाओ को पेटेंट कराना नैतिक दृष्टि से बिध बीधस्पद हो सकता है। क्योंकि ये दवाई को सस्ती और सुलभ रूप में नहीं होने देती है। पेटेंट को पेटेंट के कारण दवाओ का कीमत बढ़ जाती है। जिस से गरीब और विकासशील देशों में लोगो को इन दवाईओ को पँहुचा पाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार एक जीवन रक्षक दवाई का पेटेंट होने से समाज में असमानता बढ़ जाती है और इस से गम्भीर रोगों की इलाज की संभावना कम हो जाती है।